A resa ia, tikana bona magit nina <hesitation> a tarai dia kul ia tara mana pal na kunukul, ma i mangi vartalai raura ngiene, <hesitation> dia papalum me ure ra varkaka. Dia ka ra umana kabai diat. <hesitation> Bula dia, ure varkukut. <hesitation> aumana di kut value diat mara sisis namur a resa mulai di kaia me pi, di ka mule me. Nam a tarai dia use tanam. <hesitation> Bula, a resa bula di, di, di, dia papalum me ure ra pinopokomna mal, a pinopoko na <hesitation> a lavur mangana magit nina di poko. Ta go tikana magit i boina tana tago i, i, mangmangi nam ra ura nguna, aura matana parika. Kari a, di, pel papalum una ure ra mal ma ure ra, <hesitation> a rop avan nam dia, papalum ika me bea dia use, dia dia papalum me tara, mara resa. Io boina tuna.